Fangare waro goroho uge ge sema goroho tela, goroho bungan matahari, goroho uge tauge, sema goroho zaitun, kalo goroho tela ge ena na bahan tela. goroho bunga matahari ge ena na bahan bunga matahari ma muhi, goroho tauge ge ena ma bahan muhi tauge, sema kalo goroho zaitun ge bahan zaitun ma muhi dadi goroho ne sema ona gahi pake igo ena na bada ge ena na cara gahi sedaba ena ma kualitas bato, dadi goroho ge ena matero bato.